مزايا الشهرا, هي أنها تعطيك فرصا باش تأثر على الناس, وتوصلهم رسالا وفكرتك للعالم, كيما تنجم تفتحلك أبواب الفرص في خدما, وتعاون مع شخصيات مشهورا, ومعرفا برشا, أما عيوبها تفقدك الخصوصيا متاعك, وتولي حياتك كلها تحت المجهر, صحافا وتلفزا وسوشيل ميديا, زاد الشهرا تنجم تعملك برشا ضغوطات, والتوقعات العاليا بآخرين.